<noise> toh – toh Susuwo kala kala no ego, a’fo e’ga yumaida da burra ga kwai yumaiyaŋ burra madaŋ kwaŋdara kwaika yumaida dindan nima yun nima yaŋdi, saŋnaŋ afo gono kaŋ i’ga waŋkai waŋkain da burra minjinai waŋkai waŋkai ama duka zebai maduka fun aga kaŋ gono, a’fo mo gono kaŋ i’ga kusu yunda kaŋ i’ga kusu yunda kala kala no a’fo kulu dahaŋkaŋ infani agatai no, a’fo e’ga yumaida afomo a’ga waŋkai waŋkai a’fo i’ga kusu yunda kusu zebi madu kafunsai, zama da kusu zebo gaga dazebo gaga masaŋ burra kuso sibahanaŋ matokaŋ burra gaba, burra kusu sitarka wasi saŋkufo burra nwari matar katai wadin sabbaisaino a’ga wadin kulu tai, guru wane gono roba wane gono danku wana gono i’kul i’gani tai i’kulu gono, waŋkaŋ burra di dama ingano burra ga gwaida. Affoyaŋ bunbo waŋkaŋ i’ga inga jinai waŋkai waŋkain da e’ga hinka kuso daŋ kazerinda, sannan chai zeriyan hari bunbo e’gahinka daŋ ka kusu zerinda, zama i’fo sambaisai burra kuso maduka hanaŋ magasai burkaŋ sinda guro wane no gatai yadin, amma waŋkaŋ gaŋda guru wane burra sitai yadin di dimaŋchi burra sinda no burra si susuwadin dimo daŋ. Saŋnaŋ ba burra jinai kaŋ burra gayun magasai amadu kahanaŋ magasai no burraga tai, bimaŋchi ama dukahanaŋ bura satai burra madukama ni nwaro dan yawo kani zama di jinai maŋ hanaŋ ay burra sima nwari nwayaŋ kani sankufa burra ma nwari bobo daŋ arak a nwa.